بعد عشر سنوات ارى نفسي ان انا اكون قد اسست عائلة جميلة ولدي ابناء، و-واكون في حياة متوازنة مع اهلي ومع اصدقائي و مع اولادي، <hesitation> اكون امرأة ناجحة في تربية اولادها و. <hesitation>